Mamoro vondrom-pianakavia gn'elephants satria mila maro zany ndrozy. Lafa ndrozy amizay maro, i fanohara iny hoe 'Akanga maro tsy vakin'amboa' zao. Sarotsy amin'ny biby hafa zany ny hanakosiky androzy, tsy voatakosiky ndrozy, tsy takosehy biby reo sady atahora biby reo. Uhm uhm, zay zany ny tombony azondrozy amizay fiharoandrozy zay satria lafa maro, ndrozy koa raha be raha teo, be vata ndrozy.